Injé kabiring nang ijoow mé jaa ikahéén l'école, payoom nagoom aw békaan wa nirégool injé bejoow fuŋéés, nagoom aw bééy nuñumé éjoow fuŋéés, aw ha miitmé sisúk, nirégool injé béjoow fuŋéés. Aan bat ulako tahé sindoyi bat umiir, nagoom mé nirégool éém. Nirégool injé béjoow butahu combo: Gambie, injé béjoow Gambie. Nijoow itiiŋ bo fuŋésoom Gambie, nijoow itook afulo acé; afulo hahu; émoto nakéné, simoto sicamiyon sasu semeek sasu satébémé marchandise; saan nak sitééb mé bagage. Ēkanbiyon yayu nak étééy, yo bétééy Guinée, nétééy Mali, nétééy Guinée Bissau, nujoow Dakar. Bépurul Gambie nujoow Guinée, nujoow Mali, nujoow Guinée Bissau, nujoow Dakar Sénégal, mé nak utééy mémé, éém. Sisuk may sanjé umimé may, so sasu san injé irégmé nimiré; mara so nijojoow so nimimiir so nipiyo piyo do gujéék gagu. Gujéék gagu nikané do simiit guñéén sifojiir, simiit guñéén sifojiir nikané do gujéék gagu ugu. Parce que injé nijoow ja ibay do uhitoom tout, ni continé do gujéék gagu, gu amboséhoom do nugo nak itéy